איך וואלט געוואלט צוריקגיין אין צייט און איבערטוהן מיין לעבן אנשטאטס עס פאוזן וועגן כ'ווייס נישט וואס איך וואלט געטוהן יענע צייט <hesitation> אבער איך וואלט געוואלט צוריקגיין און קענען צוריק איבערטוהן אלעס מ'וועט וויסן וואס גייט געשען צו קענען טוהן זאכן בעסער